Jamde biddugo kuje. bedo wata dereeji ha nder jamdi mai sai be bidda don jamngel petel chewdum sai nasta nder dereeji mai bidda dum.